Alura të keç një jardhin i mirë, kam bes se ka mbash barin i shkurtur e ka nxiersh gjithë per esempiu barëra, driza gjithë ato shurbise çë dajën e ka e mbash belu pulitu.